Viony naa th motor gyb ro’yias, <hesitation> rap ny motor rooh za rap ny, txi gét xteny nu’ tiop gyant ni run gywd lany rcany-rcany fuerz, te txi gun ra tiop xgany gan rzúh zani rnynu’, txi ny racneh lani cun vëe te txi guny gan tchepy ny xëyvah.